Ny fanomezana tsara indrindra <noise> fa aiza daholo ianao no mahita vola hividianana an’ireny e? Tena mahagaga ana mihitsy ianao ity. Ary ianao ary sao dia <hesitation> manao varotra tsy mazavazava?